منزل أحلامي يكون كبير ومفتوح، يعني في حديقة جميلة مليانة زهور وأشجار، حتى غرفة المعيشة إنها تكون مريحة مع نوافذ كبيرة تدخل الشمس من خلالها، أحب كمان يعني إنه المطبخ يكون واسع، عشان أطبخ فيه وعلى راحتي، وفي غرفة بعد قراءة هادئة لإني مرة أحب القراءة، وكمان يكون في جلسات خارجية للراحة مع ال- الأصدقاء.